Na'am e nder liɗɗi ndiyam ma biyel marefuji ndiyam nyaino lati cikale muɗum hono jimi ni, hono goɗɗo woni e fufuni. Gotoni ni anndaka kanga woni lingu latingu e ɓuri merefu fu mo annduɗen e dow ndiyam e dow leydi jorndi fu marefu fu annduɗen ɗo kan no ɓuri maunugo. e ngo wiye blueweb kango lati cikale muɗum so a hetina bo a yaɓudo goɗɗo wulwuno fufa cereji.